Mweri jwa mbere mweri wa iiri mweri jwa ithatu uthima mweri wa itano mweri jwa mugwanja thano thano mukunguguumweri jwa ikumi mweri jwa ikumi na jumire disemba.